مشروبي المفضل هو الشاي العماني، عشان تحضره أول شي تحتاج شاي أسود وماء، وخ- وخلي الماء يغلي بالقدر وبعد ما يغلي حط ملعقتين من الشاي، بعدين خليه يغلي شوي خمس دقايق وبعد كدا صب الشاي في كاسات وظيف له شوية سكر حسب الذوق، وإذا تحب ممكن تظيف الحليب أو البهارات مثل الهيل عشان يعطيه طعم مميز مع الكعك.